<noise> <hesitation> Kravato, zaho tsy, tsy dia mahay raha an'azy fô, satria oh, lay ôlô itako fôgna no magnatao azy, kara, kara asisiky zareo zay, dia avekeo kara ahodigny iny am'zay tsy arako amin'azy, fô ôlô magnodidiny zahay ndreiky matetiky misy ôlô magnatao azy, fô lay mahatonga zaho tsy oe tsy tia magnatao azy, rehefa mamatotra raha io, ka raha ahodikodiny hely magnano io eh tsy eiky. <laughs>